domanda diffiçile però mi penso che se se piggia 'na deçixon tegnindo conto da convenscion di driti umen peu ëse che a deçixon a segge moralmente corretta, giusta